Waɗde Cakulat e waɗi waylude ɓiɗɓe leɗɗe kakao e nder ñaamdu welndu e ɓuuɓndu. Ɓiɗɓe leɗɗe e ɓuuɓnee ngam ƴellitde ɓuuɓri e arom